<hesitation> mam sirum iti bala. <hesitation> la n de se'em de la, ɔɔrɔ ni san bɔna mam ni bɔta ti n sɛgeta la kurewogero la ɔɔrɔ fuo yele yele wuu soonuwogero la ti ba wi'ira yeti kɔɔra la. Gee, la ni san dɛna bii ɔɔrɔ ka boi ge ti sapebesum la makɛ la ma'a, makɛ yeti muregere saŋa, mam ni nɔŋɛ la n yɛɛra saki duma n de nugiresi bii aai, n sɛgetera kuresi'a n de budebeto kuregirehi la gee ni ko dikɛ n soonubaalehi yɛ dɔgelɛ. Mam ta'am dikɛ ŋmarega muunɛ sɛgelɛ budibeto kuregirehi la singilɛti ma bii n san ka wɛ'ɛsera zi'an gee san dɛna la n ween bɔna la tu <noise> kɔrum kɔrum la ma'a. N san le wɛ'ɛsera la zi'an, <noise> mam wo bɔta la saki n de nugiresi makɛ ma'a ti muregire kan nyaŋɛ tara mam ti n ka paɛ zi'an la puan zi'a ti la dɛna la n yɛɛ basɛ bii aai la wuna ma ti n boti ni yeti la nari ni ti sapebehum paari ni ma gee mam boi zi'an la zuo la sapebehum kan ta'am paara mam.